Mandeha tomboky ny tiako kokoa satria mandeha tomboky tegna tsy matahotsy hetota tsy matahotsy hetota ambony biskleta. Mandeha tombotsy aby tegna mba manao mba manao fanatanjahatena zany mihetsiketsiky ny vatategna la hokany manao fanatanjahategna io avao